To toae tena, <hesitation> hehatuut ke nu- nu i na manas. Ai hare ne nu yana tin tete ain kawo ao kao katuun tin pemeli di hate nonongon tooh in nakai raeh. <hesitation> Nakatuun nongon tooh on nakatuun in raeh. Pion hasona guana kao lain, <hesitation> kao katuun as rang men guna ao papean poit as tarih, ne rang mengue run. Napean ke nongon tooh on, habarah nin tete ain kawo teyouh. <hesitation> Kain hehatuut i nui na. <hesitation> Kit guana to toae tena, poat i nu punao kain totooh ire, haka yana to toae tena, bai na kui- kui haboak ge youh. Pion tara guna, man to keta ih. <hesitation> Kao Rang o raeh kei tarai na kei nu yana to katuun manas, hate ih na kuo- o kuo- o kuo mei an raeh puh. Toukato tin kuo, kuo punomo. No kato haome no toae. O toae teno <hesitation> e hasesei hatiarik nomo, hapurut nomo. Mei an boak hanon puo toae. <hesitation> No kuo on- no kuo on, bai no kato ha magon tso kato hakokoh nomo tuo o. <hesitation> Yo rang nu as ina manas. Kobe pion, poat i nu punai youh, bai na haponas gun toukato to kuo, tara guna toae tena boak hanon on. <hesitation> Tin sait <hesitation> nit e mangin nit in rako ka sahan yanit nasah ka hatuan yanit mo toae in pemeli, mei an- mei an tutu puh. Nika kao rih. <hesitation> Na as, o hehatuut ire haso as guana kao katuun tsio papean bai na hate ogun, koma kuo, no kato hatoput hasesei nomo toae o, bai no tara hare nin, in lapun tsin purut <hesitation> mea Kuo kato ne no mei a tara hare puo nakatuun, <hesitation> no hiring on tsi yah, nakatuun kato hakarous ne no. So, <noise> na rang i nui na, kit yana to toae tena, na pose as ku <hesitation> kinan hatatei nikei re to toae tena, takui. Yu pan ke hasona men guana youh to kao lain, be na hate gun, kure sin pu ih, koma kuo- koma kuo. Koma kato sin pu ih, tinasah kame nomo nome teyouh, mei a barah pumao. Tsinen, tamen teno, mei an barah puria run. Yini kain <hesitation> rang <hesitation> henahatuut haso dia to katuun. E barah men guna, nui na, haso guana to kao katuun, takui on to toae tena.